أي ينجم يأثر بطريقة سلبية كيف ما كنا اللي هو قادر يأثر بطريقة إيجابية وقت للمحتوى يكون محتوى خيب بشوي بشوي يبدأ يعم طبيعي يأثر في المجتمع بطريقة سلبية وطبيعي وفبلاس يوم في المجتمع بش يسيد يساهم في انحطاط المجتمع هذاك أنا ياسر مقتنعة اللي هو الفن عنده أثر على المجتمعات وعلى الدول بصفة عامه.